Kauso mi Karanko yabi mi Karankote mi a wilate wilankote mi Sai namti <hesitation> namti ham ya ham yasi a binete binanko ki ham yasi mi o'lite Gabi olankote Gabi mi direto gulli direto kuita wanse bolo wayye manatko agomto luma daka'd to kauso kuwa tase a kas manja akas akas <hesitation> kafi zabuwa akas dunqule yomu yo somye kuwa a kosebu se a kas akas kuita a kas gulli kawai <hesitation> Amma kauso taa se kas kafi zabuwa aka luma luu yabi wanse ino yento daka'd daka'd luu yabi kenan ko moiko luu barewa ma a Ina ka'a Andi- Andi Maggi bu Andi- Andi- Andi kafi zabuwa bu Amma luma gomito donko'd kauso taa akas wayye akas wayye yo gomta biyabu yo Miya kala- kala- kala- kala cuta Amma kauso ahh daa akas 'ya Tim 'do kasanko kuita kasanko gulli dashi ka luma gomito to Amma kauso takas wayye kas wayye kee ehh luma ke a gomshe bu.